<noise> ଦସ ନମବର ଦସ ଵିଷଯର ଭାଵନ୍ତ। ଅପନା ଉନକରା ମୁନାରେ କୌନ ଆଶୀ। <noise> ଟେନ କୌମାନ୍ଡେନ୍ସ ଦସ ବର୍ଶର ଦସ ସଗଧ ଡେକେଟ। ଡେକେଟ କୋ ହୈ ଡେକେଟ ଦେନ ଟେନ। <hesitation> କୌମାନ୍ଡେନ୍ସ ଡେକେଟ ଦସ କୂ ଇମନେ ପୋରିଦର୍ସ କୋରୋଂତୀ।